مساء الخير يا فنانه ، ممكن اعمل نع حضرتك لقاء لمدة كام دقيقه ،ممكن تكلمينا عن الفستان و تسريحة الشعر و الجولاري.... حلو ...،حضرتك جايه المهرجان انهارده علشان تتكرمي عن فيلمك الاخير الي كان مكسر الدنيا ممكن تتكلمي عنه شوية